Ampiegna siramamy amin'ny raha hoaniko an: <hesitation> rehefa fantako hoe efa mamy raha igny de tsy ampiako siramamy koza sy fa raha fantako ndreka hoe tsy ampy de soloako tantely izy aminanjy akegny zany.